e ra'aj wural qakoj taq ixb'a'j re qachaqajsaj li qakinaq' y k'o nik'yaj chek ixb'a'j kab'an kaltan chipaam ke' b'la' ritijiik k'o taq qaxaran ela' qab'an qatz'im q'or chipaam o o tzoqojtzej qa'nan ce k'ira' rib'aniik choqojtzey el qaxiim qachaq'ajsaj qake'ej pi qaka' tek'ara' kipaq'pat chek qaya' qatzaq qaj chi riij o xu' qalaqan laj qa aak' kib'ix chiran k'o jun q'or aak' re qatij pi taq laq'laj q'iij ela' kipaq'pat chek qaya' qatzaq qaaj qak'aj re aak' chipaam katij b'la' qa aak' kaxtilan tziij chan kib'ix chiran o pi qatziij Tujaal aak' kib'ix chiran qaq k'o nik'yaj chek xaran qab'an re qatzaq qa chocolate chipaam chila' kachq'ajsaj wii' qa chocolate y k'o taq tanaxan che q'ab'an wii' qab'an aq'or alaktamaal kab'an akaltan kachaq'ajsaj wo ka kab'an awaaq kachaq'ajsaj a chicharron chipaam ela' taq tanaxan rajawxiik kakojon el wunaq cha'neem k'ot más chek kikkojon ya kitzaq jun jun qa cultura per aj k'o nana taq chetaq qeen che kikoj qate't qamam, qakoj nan ra'aj wural Tujaal.